Diferencat më importanti ndër zebrat e kuejt janë se zebrat janë më të vogla se kuejt dhe pran janë kulluret, zebra isht e bardh e e zezë mentri kuejt mënd jenë me më shumë kullure, të bardhë, të zi, marro, shumë kullure.